اللي حختار اني اعيش في قرية صغيرة ام مدينة كبيرة؟ <hesitation> صحيح ان القرية تكون لها مميزات انه تكون بعيدة عن التلوث ويكون الجو مرة كذا هادي وروقان فيها، بس طبعا نفسي حختار انه اعيش في مدينة كبيرة لانه صراحة ما اقدر عن مرافق العامة عموما في في الشغل، مدارس الاطفال، <hesitation> المستشفيات دي الاشياء، كمان اساليب الترفيه يعني انا ما اقدر اعيش بدونها.